È yaȧ guùŋ tɛ̀ɛ̀ maŋ nyìmȧŋ maŋ kaìŋ zimgbe ɔ̀ɔ̀ maŋ ziì zimgbe, òfoo taìŋ bȧ mȧŋ wɛ̀i kiȧ ɓɛ̀nɛ̀ŋ yèwa maŋ kȧ wɔŋ kànɔ̀ɔŋ yè wɛɛ̀ sùà, ȧŋ nɔ̀ɔ̀ŋ wòò keì è siaŋ maiŋ kòmȧŋ, weètii è siaŋ maŋ nyìmȧŋ maŋ kȧìŋ maŋ mȧŋ zimgbe miŋ, ɔ̀ɔ̀ taìŋ gbiŋ mȧŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ kȧ nanɛ̀ŋ, sèèùm kɔ̀ȧ nanɛ̀ŋ, ȧŋ nɔ̀ŋ gbùùyè kȧìŋ nɔ̀ɔŋ yè hɔɛ̀ŋ maìŋ kòmȧŋ, kɛ̀ mȧŋ nyìmàŋ kiìŋ ȧŋ yaȧ woo, kɛ̀ nyɛ̀iŋ nyiŋ nȧŋ nɔ̀ŋ mìèsùȧ guùŋ, mùŋ kòmȧŋ kȧìŋ wiiŋ niŋ naȧŋ nɔ̀ŋ mìèsùȧ guùŋ.